நீட்டிக்கப்பட்ட வளரும் பருவம் அவை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலை உருவாக்குகின்றன, இது வெளிப்புற வெப்பநிலை சாதகமற்றதாக இருக்கும்போது குளிர்ந்த மாதங்களில் கூட தாவரங்கள் வளர அனுமதிக்கிறது. கடுமையான வானிலையிலிருந்து பாதுகாப்பு பலத்த காற்று, கனமழை மற்றும் அதிக வெப்பம் போன்ற கடுமையான வானிலை நிலைகளிலிருந்து பசுமை இல்லங்கள் தாவரங்களைப் பாதுகாக்கின்றன. பூச்சி மற்றும் நோய் கட்டுப்பாடு அவை மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலை வழங்குகின்றன, பூச்சிகள் மற்றும் நோய்களிலிருந்து சேதம் ஏற்படும் அபாயத்தைக் குறைக்கின்றன.